आलुके लम्बो समयतक सहि तरिकासे <hesitation> बचानके ताहिं <hesitation> धुस्का बनाएके धरन पणत हय । धुस्केहा यानि टुटरो उटरो <hesitation> से अच्छेसे <hesitation> बेढके धरनपणत हय । या त कोल्ड स्टोरमे धरन पडो, कोल्डस्टोरमे धरके लम्वो समयतक आलुके बचान <hesitation> सकत हयं ।